Ra comid ni rchigalaza ni na-na sencill za nani ra zetbundy gy este, ra bya, ra cuñah, cuñah blaaz rninu, nú tëny la este queity nandia xina rniaba ni diza per este verdolaga ra nii nix nani rninu, th xobginy na, th bxady, ra bxady gy per xiza nix gaw lá rama este nu nura ejotes rni raba ra-ra bza, bza gya rninu sindes dis zob ni gack ni hervir chi cun th xila ni cun th lim gy zy chira nii ga zi per.